<hesitation> <hesitation> khulveeka iwe syakhulia syanje eeh muvauwevwe, ndayanza ekhunywa echai nende likomia. <hesitation> manyie vyinevyo vine vimberesiangakho chingufu vicha nyola khukhola ekasi yo mukunda. Ne kali mbu, nyela khuva nenjereve khutekha syakhula sya sya syovolanganga nomba sya akarikari muitukhu manyanga mbu, likomialya nywe nende echai ombiri kwanje kusiri nende chingufu khulia niko kakiranga ni nyanza okhunywa echai asubuhi. Ali nende chingufu khu mumbiri kwanje kata nyela khwala avundu nelatire syakhula sya mombasa nenyola ndakhanywa matsi mpaka khualala mpaka khuola esaa yicha khuola nombe syakhola syefwe sya amukolova.